Oatavuia vo kapurivira torepara veira vo kapurivira ra rugonigo para oisio eake aioivere kakaekare. ragai avarai vore vegoaro pamavoi aue tariosia, vo vegoaro, kakau kare gumavoi ragai vari toro poaroi, vokapaoro paruvoi, varanai uva koueto ovauavoi vo raiva, ra kakau kare tuviavoi ra taketakepao voi, taketakepaoro avai, voruture osiara rouivoi, vo ovaia karerai vosa re upoavoi ro koueto, rava vorerai vore atoia, rapiui voi ra kasikasi ivoi, piuivoi, rapi ivoi ra kori vo, na aioivoi umiara, vosia usina oira kapurirai osia usirogorai, kapurivina erao rai, avarai korosia. Koroavoi auera nitu voiro rai aue tekavoi, takeavoi. Pekavoi ragai vari karerai, karerai sisiusa avarai, sisiura, vorerai aiosa vorerai vo aitoa vo kepa aioavoi, osia vorerai aia osia usirai, avarai aia, voreviravore rai aia vore uva uvunu pai oira umi, touvina uvuru pai oi i gei vavo ora reipairara tupo uvuru parei, voeao tururovase oeatapo uuvuru paiei siposipo paoro, uvuru paiei ovaieaia karerai. Karerai vore kepa, vokiei usirai. Aviei kapurivira torerai, avarai vore aita rupusa avaria, avarai varuere toare rapuavoi vo ukora, urava atari kare iaiavoi, iparai garasipaoro rurukuavoi oisiri rutu, oiavoi unnova vearova nitu oira oirava karerai ova pitokasiavo kepa. Aioiovoi aioioivoi igei nitu aioiovoi, oira uruinitu uvuipieavoi vo atoia. Oira pitokavo, oira oioiovoi. kerarai uriota, uriota ra aiope, aiope vosia vo kiei, toreai aia avarai kovoa iare. Kakaevure iratara avavoo aue kasisia voirova iria puravoi avaiei viouio, oira viouio voi ovoirova oira vioiovo, vioiovoi gariovoi kaukau parei. Kaukau ppaupau paio aueranitu puraiovoi ora varao eakeravi kaukau iro rovi oara pau pauparoavaie.